﻿Wu ɓalla kam shi ƙacci ka biro, wuccirei i ƙera waani fokki ƙa ta wa fokkim peneng ke maa dungku ƙon ɓallamo kera waani ndi pittu ka amni, ƙemaa sherkeeƙon ƙa ɓallai aami ar pittum. ƙe maa ani penna to shuƙƙo dakkilkeero nong wucirei. Ke maa ti fuɗi yun ɓalla ƙen ndi we ballai ndi pittu wala ke maa foɗo shiraa ƙo kaar wa aamim, ma shuran kuuni wa ɓalla dang yun ɓalla ka te nmuni ti cibba nmuni ti mun gbuɗɗina to, ciɓɓa peneg a pena gbuttaani walam. Laau maa gbuttuƙo dang fuɗu foƙƙi, maa foɗuƙo foƙƙi aam shita yeemmo doi ta shuuƙirero. Kam nong laa mandi la we ti fokki, ke maa tangko ɓallamo ƙen dang foojina ndang ruwero yei aami peneng ndi pittum ti shik laa wosshirei ar pittu ka ɗabalum ndi pittu shidir - shirdir - shidir ndi yu ballai ka kudoi. Peneng maa kushira shin ƙa weeko ballai tangƙo yuweero dakam shuƙƙo akan cewa to, kam ti shik wucemmo ta ɗaƙƙil ƙeeni ti shik wu ɓallammo, ƙen ningkina ƙen ɓaanna, shin, kpaɗɗikeero, aammi yaa peneng womo wu foƙƙi mo shi daƙƙiliƙeeroya ɗima yaƙhai ɓalai tangƙo tang yuweero daƙami, peneng dima yaƙhai ɓirang akam ta pittu nong aamim? don shuraan kuuni peleu, ko npittu ƙa aam dakam ko kuma a pittu ka amum. Maa pittu ƙa aamum, shuƙƙo aƙam ɗaƙƙilikeeni. Aami maa yiiƙon dakam shuƙƙo a ƙan ɗakkilikeeni, mo shuran kui wu ballamoi ke nan. Yiiko wiiju yaƙhai yoo, minu a penom. Yiiko wiiju shinu ka shikju peneƙo yadda shi yiikon wiiju peneng minu minu a penom shiimum minu penuƙo tumba.